Pos mo-lo echamus en groma i es cosa mu emportanti porque si quieris hazel exerciciu peru enantis no entras en calol pos lo faci es que t'eschanguis qué i alogu tengas d'estal una semana pará i güelta a prencipial. Assina que si por emprencipial depriessa i corriendu no calientas to puei sel i que te queis col cotuvillu eschangau i sin poel hazel deporti. Assinque no tengas priessa en calental.